Be pusan kaa'e be nokka ka'e mai be pusa warta kurori leddi diggudum be saka be itta manda. ko Bo ha mayo manga be nyeda ndiyam mayo mai be saka manda.